Nka mɛpɛ dɛ metsie tsetse ndwom ɔyɛ " classic music" osiandɛ dɛm ndwom no nna ɔda abrabɔ mu esuadze ahorow pii edzi, ɔma yenya esuadze bebree efi m'. Hɔn a wɔbɔ ndwom no a mpo tum de hɔn abrabɔ mpo si hɔ ka dza ɔsi - ɔtoo hɔn dza osii na wɔdze tu hɛn fo. Asɛm bi koraa na osii a wobotum de asɛm no awen ndwom ma etse a annhwɛ a w'adwen mpo nn- nnkɛyɛ wo dɛ ɔyɛ asɛm a enyim. Na dɛm ndwom ahorow no koraa ɔboa esuafo bebreeee ɛma wotum, hɔn a wosua "Literature" yi tsitsir, wotum hwehwɛ nn- ndwom no mu na wohu no mu nsɛm dze bɔto gua naaso ndɛ abɛefor dze yi bi koraa wɔhɔ a ndwom no besi no nna wɔnnkaa hwee ntsi musu dɛ nka metsie - metsie "classic music" a oye.